<hesitation> aingoma sagek, maki gua secha ma aingo mali cha. Gu secha savat kama a chail ka kana cham vaimga. Das kule inama secha savat ngathon. Da ngu tho dum savat kama kailka ka da marka nacha. Ngia tet pa kaurki da cha ngi lucha, da chathon nanas da cha vung nummunge. Ure ngra tet ngi na chama parm dangian bitha cha, da cha bung da bes kana vung marik kalan daithimono dark kavang glan da ithik si cha ving, gachaving. Paim nge thuntha ana cha doki che thik kana sungngeth. Avas dum ithong da ngithom inmair pit doki avichurki doki chiamain da ava chadungga da a seuth ara chudunga ga mamar. Dangia drum kivi cha da amargum ngo navtha cha. Ma chailka. Auk dakama secha suvat am un kuna chamapaimga. Kama paimga ka taith inamuk da cha munba kama chailka da kams cailka da cha mes kama aisang. Da cha mes angngathais da dik dum ngeth peia avamgi sa chama chaika kamesngeth da chama vaimga chalu chama cailka da cha snun suvathana clan da ithik ia, a ma ngia mus ama git? Kail ka <hesitation> ngia mes amagit avang bik. Dak akam cailka chuvar na chama paimga ia aik nguames kama snok. Kule da cha paimga chanari da chadria lalangahki da kai ka kule chave daka paimga katet dak kamun ba kama arucha avasock du chule da cha mesngeth, sa chule sa cha tethin amuk vase au mun baka kail ka. Ka mun ba kama chaika sa kule sa chakaer na cha calan daithikia, gauaru kini ai ngus, nguasa ngua mes ka masok. Dak kule da cha varnas cha ia ka var na kaika ia guaru da ngua meskama snok. Kule da kailka var nacha guaru nguaras thumge. Dakini ngua mas kama isaing. Kam muchares ta chama paimga avaron, ka paimga chatuchun na cha, cha tuchun nacha, da cha don, da cha don sevthecha da chule da chama cailka da chama caika kavar na chama paimga calan daithik ia asik ia ngia thu chunna ngo. dangi valung ngo da chai ku ngi na vlung ngo savono sung gama ngamung be va kama aurki. Da ngia thu chun na ngo da ngi valung ngo samano stick chama arringi atha thon. Kule da chama kail cha chabung da kasa chapaimga che tuchun nacha da sa mano da cathia cha plung ga sammano savat kama arringi athum. Auk va seithik dase ngaiom caina ma sechama mugurap ngaiom, kai ka chana chang paim go auk dasa. Asik ka ngua thet su gi vaim ura numga chatet sa vaim da cha thuchunnacha ka vlung ga savono sung angngamunng paim gavalung paimga chavalung gama cailka. Daka vono sunga cha mung. Deka auk da cha thuchun na cha da sha vulunggga sa mano savatka arringi athum. Da asecha muguru pagiom da ma gathup da nga mun mugurap ngiaiom ga na chama cailka. Paimgo canacana capikadacha ma is saing ngo asnok nga na chama. Ais saing nga mu ngaiom bthana. Ma chama chaika kairas takama vaimga ia cha mes kama snonk da kailka ana varnachaia nguairus thumge inia angua mes kama issaing da anes nguames anga ma amasnok dakini chaira stumga cule dini cha paimga cha mes kasnonk. Chule da gatup mugurup ngiaom dakasa aithik dacha asecha avapik da cha mair pe mu gurap ngiciom da dung da ithik.